Fermoinlar kiyimlar, sumkalar va boshqa ko'plab narsalar uchun ishlatiladigan mahkamlagichlardir. <hesitation> Fermuar ikkita asosiy qismdan iborat bo'ladi. Bu fermuar lenta, hamma narsani birlashtiradigan mato. U ochilishining har ikkala tomonini bo'yab turadi. Va tishlar, fermuar lentasini chetlarini qoplab turadigan kichik metal yoki plasmassa qismlar. Slayder fermuarni ochish yoki yopish uchun tortadigan kichik qismdir.